Mwezu wa kwanza wa bili, wa tatu, wa ini, wa tami, wa sita, wa saba, wa nani, wa tisa, wa kuni, wa kuminamunga, wa kuminamunga.